Di do mari ko laral chattudum, be gaasa ha larai mai je ko dum nasti pewol dum torrata ngam gaasa mai do a'tina dum pewol ta nasta bandu mai ko yawi di.